Da misy fagnontaniagny avao koa da akoraha hafahafa, ankognaia koa e fifandraisane samy trondro, gne fia, akognaia gn'ifandraisandreo, indreo, <hesitation> fieritreretako an'azy zany indreo miaraky mitady gne sakafo hoaniny da mitambatambatra egny moa la misy hoe <hesitation> biby zakabe mety hoe hamono andreo da mety miaraky mitambatambatry avao indreo.